Pus ama xa kawau laktsu chaan <hesitation> pulaktu wi wi xa tsutsok wi xa lakstina witu waniparakan suki chaan, tawani i amaxa tu sukuchan tawani pus kawau lha lha katixkan xa tsaman ta talakgo un tu sakgxi talagkati taan tatawakani <hesitation> pus tsama chaan litakgalchiwinan k matlu atsina lu skgalalakan y pus tamasu akgtin xtamasut kan <hesitation> maxtum tala tamastokg tu kawawi tu tawa <hesitation> kawawi pus takatsi xa axni para na min sayin <hesitation> axni kawawi na chichininpus lhala kawaw para na taminkgo pero chiwani na talatama e maxtin tataskuj maxtim talila perokawau tu tawakutun i xliwat kan maxtim tatala <hesitation> i nunts na kalakgtsin ta limin para lakstina pero tu kawawi i para tu makganit para min kaxtilancho chiwani lha na ta kisaki nuntsa na talimin kgantistim tataya na taan, na taleen, para tu kawawitux lakan tawapus ama xachaan lha ti tikawaw na kamapakgsi sino que maxtim ta likatsimaxtim ta tala kawawi Etalimaxtimikgo kawau tsama xliwat kan chiwani tamamaxtimi <hesitation> pus katsiya axni kawau para na min sayin lha la xa tataxtu pus kawau stina e pus tamuxto i pues tsama noxa chi maxtim talila e tamakgestok <hesitation> xliwatkan i pus nuntsa kawawi i tamastokg chiwani tawili i pus na akgtin kin kamixkiyan kiakgatankgs axni ekinan pero tu lhawaya makxtim kililat kan unkge kinkaliwilinikan tsama xa li lakgatanks chiwani tataskuj tsama chaan e pues kawawi <hesitation> taputsakgo xlakan xliwat kan i nuntsa maxtim talila.